لما نبي نفحص سيارة ولا دراجة أول شي نفحص الهيكل <hesitation> نلف عليها نشوفها لو فيه خدوش، لو فيه صدما- صدمات، بعدها نشوف الموتور، نسمع صوت إن نتأكد إنه جاعد يشتغل، بعدها نشوف العجلات نتأكد إنها كويسة <hesitation> بعدها نشوف الوثائق، ونشوف ال- نفحص الكارت، ونشوفها تاريخ الفحص إمتى، بعدها نجرب السواجة ونشوفها كيف تمشي.